هختار إن أنا أشتغل خمس تيام في الأسبوع لمدة تلات ساعات بس لإن ده هيخليني أعمل الشغل بشكل صح لإن مفيش ضغط وأعرف أمارس حياتي العادية بشكل عادي وأخرج وأعمل اللي أنا عايزاه. أما إن أنا أشتغل يوم واحد خمستاشر ساعة، فده قتلي باقي الأسبوع يعني.